Fangalà sary nomerika zao fangalà sary ampesà amizao rey. Lafa alà sary iha, atoloky aminao any maso fangalà sary raha iny iny, la hita amy anaty raha iny ao heky, anaty raha iny ao tseky sarinao, sarinao halà sary iny, le kobohy amizay, misy raha kobohy zay ty eo la ao mihajary ao sarinao iny la afaky hentianao.